<hesitation> Ɣele a ɓɔ dii ŋa ŋá gɛ̂i berei ɓe ŋa gɛ̀ la berei ɓe búɔɔ la ɣiri ma. And maa ŋuŋ ɓa <hesitation> ŋa ŋá ɓo gɛ ni ŋa lí ŋaa ŋ́ɛi waa kpaa máŋ ŋa lɛ́ɛ nɔ naa ŋa waa tɔnɔ gɛ ni ŋa ŋ́ɛi waa zu kulâi ɓa ŋa ńa waa <hesitation> ŋa kpɛɛ ti ma gɛ ni ŋa pai ŋa maa ɣiri ŋa seɣe too ńgɔŋ ma gɛ ni ŋa ŋaŋ pai tíi kɛ̂i. ŋa pai díi kɛɛ su ɓɛi ŋa tii kɛ̂i naa lonii ma gɛ ni ŋa pere dii ma tãi voloi kpɔŋ kɔli a laa la ǹyee lɔɔlu mɛi saaɓa mɛi. Gɛɛ e siɣe tãi ti ma ŋa kɛ́ tíi kɛ̂i e lɛ́ɛ la zu <hesitation> vóloi e dɛ́ ŋuŋ ma. Vóloi a dɛ ti ŋuŋ ma gɛ ni ŋa <hesitation> mii sɛŋ mii. Tãi ta a kɛ̀ ɣele waa su ŋa mii sɛŋ mii kɛlɛ tãi ɣele kelee fé ŋa mii sɛŋ mii la a ɣèle-waa. So kɛlɛ ŋa ŋaŋ pai tíi kɛ̂i, gɛ ni nya ɓé ŋa pa mii sɛŋ mii la. Tãi da ŋa kpólo ya ŋa mii kpaa ŋa ɓa kpîŋ mii. Gɛ ni e tee nyiŋi polu, ŋa ŋaŋ kɛ tii kɛ̂i e lɛ́ɛ la zu yɛ berei ŋa môi la voloi kɔɔŋ kpala ŋa lí a ǹyee buu kao feerɛ mɛi gɛ ni e lɛ́ɛ pai m̀á veerɛ mii sɛŋ feerɛ ɣili mi kɛlɛ le ɓé ŋá kɛ̀ gɛ̂i. Lonii maa dii ŋgaa gɛi nya ɓa <hesitation> ŋgaa bɛ ŋgɛ kɔlɔ lɛ́ kɛlɛ e ní fé kɔlɔ lɛ́i gɛ ni ŋa kɛ <hesitation> kwii-woo maa fálenii a kpɛlɛɛ woo. Maa kɔlɔ ɓe ŋa kɛ bɔ̃yɛɛ. Tãi ta ŋa bɔ̃yɛ ti a kɛ̀ ŋa kɔlɔ pɔ̃yɛ kɔli lɛ́lɛɛ gɛ ni ŋa bɔ̃yɛ nɔ tɔnɔ. Kɛlɛ a kɛ̀ kɔlɔi pɔ̃yɛ kɔli fé lɛlɛ ní gɛ ni ŋa bɔ̃yɛ a ńyee ŋa ŋaŋ kpɛɛ ti ma ŋa ŋaŋ bɔ̃yɛ kɔlii ma. Gɛ ni a kpɛɛ ti ma ŋá nono nya ɓa ŋa- ŋa sia mɛi ŋa nono ŋa kpɛɛ ma gɛ ni a kɛ̀ ŋa bɔ̃yɛ <hesitation> kɔlɔ pɔ̃yɛ kɔli su gɛ ni ŋa lí la ŋa bɔ̃yɛ pay pa ma. ŋa ŋaŋ bɔ̃yɛ pay pa ma gɛ ni ŋa pɔri gáa a gɛɛ a kɛ̀ pɔra mɛni ma káa zu. Mɛni ŋa pɔra mɛni ma ti kula zu kpaa máŋ ŋa dɛɛ núu da pɔ́ ŋ́gɛ ma oo kpoma tɛɛ ḿbɔ nyaŋ tãi ti a kɛ̀ nono lai gɛ ni kwa kɛ́ naa kpɛ́ni fêi la mɛni ŋa bu kɔlɔi su fá kɛ́ naa. So a kɛ̀ lónoi gɛ ni maa nɛ̃ɛ ŋa kili-ŋa pono a kɛ̀ a woo ta káa naa nyii <hesitation> vé ta le ni su gɛ ni a nɛ́ɛ naa ŋa gɔlɔŋ. So gɛ ni vóloi ŋa fólo ŋai time feerɛ ɣele ka ti nya ɓa ŋa kpɛɛ la ǹa mii nyiti ɓé ŋaŋ ŋa ŋaŋ gɛ̀. Gɛ ni ŋa lɛ́ɛ gɛ̂i e lɛ́ɛ la zu vóloi kao wólai la ǹyee lɔɔlu mɛi saaɓa mɛi a mi- mi ǹyee náaŋ mɛi gɛ ni ŋa lí <hesitation> ḿbɔ goli. Kɛ́lɛ tãi ta a kɛ̀ ŋa lɛ́ɛ ɓé e lɛ́ɛ la zu vóloi e laa ǹyee kɔɔ vóloi kɔŋ kɔlɛ laa ǹyee lɔɔlu mɛi a kɛ̀ dii tamaa ma. Gɛ ni ŋí <hesitation> ŋa ŋaŋ lí la bɛ tãi ŋí nyan ŋa bɛ tãi ti gɛi sii ŋai gɛ̀i nya ɓa gáa a sɛŋ da a gɛɛ ŋa fíi-tɔɔ sɔlɔ ɓó e tãi ta fá lí nɔ́ laai kɛ́lɛ tãi ta ŋa lí ŋa see kwa nîa-pɛlɛɛ a gɛɛ kukɛ <hesitation> fo- foto lɛ́ kɔlii su kâa kúwɔ gáa a gɛɛ le mɛni ɓé da kɛ̀ ǹɛ naa gɛ ni naa a kɛ̀ ti <hesitation> vóloi kɔŋ kɔlii a laa ǹyee lɔɔlu mɛi náaŋ mɛi gbini su, gɛ ni ŋa lí ŋa laa kpa a kɛ̀ voto díkaa ǹɛ ǹɛ́lɛɛ gɛ ní téla ŋa lɛ́ɛ naa e lɛ́ɛ la zu e laa a ǹyee puu mɛi. Gɛ ni ŋa nyii ɣele a ŋɔnɔ ɓɔ ŋa ŋɔnɔ gɔ́ɔ pîlaŋ a pere sii ti. So dii ŋai ŋgaa gɛ́i nyaa ka ŋí. Kpaa máŋ tãi tamaa e ni fé kɔlɔi pɔ̃yɛ yɛ lonii ma sɛŋ kukaa gɛ̂i nya ɓa kúkaa ŋaŋ kɔlɔ lɛ́. So kɔlɔi lɛɛi kúkaa zu kwa nûa da kwa ku- kwa kɔlɔi lɛɛi kɔɔ-pîlaŋ a tãi vóloi kɔŋ kɔlɔi a laa la ǹyee lɔɔlu mɛi saaɓa mɛi. Gɛ ni ŋa kɔlɛɛ a tɛɛ-ŋa so núu tɔnɔ a lí naa gɛ ni naa a kɛ̀ ti í kula naa marâa nuu e lí naa. Kɛlɛ gɛ̂i a kɛ̀ nyaŋ fá kɔlɔ lɛ́ a ɣele-waa nɛ̃ɛ-nɛɛ a kɛ̀ tii ta ni ŋai kɛi so tãi a ŋaŋ séri a gɛɛ ŋa lí <hesitation> kwa lí Ɣâla pere mu a tãi vóloi kɔŋ kɔli a laa la ǹyee lɔɔlu a mi ǹyee puu mɛi. Maa tãi ti ɓé kwa lí la kú Ɣâla fɛli kwa kɔlɔ pɔrɔŋ ɓɔi ŋai. A ŋaŋ kɛ́ ti gɛi ŋa ŋaŋ pai ŋ́gɛ maa kpeŋ kɛ́ e lɛ́ɛ la zu wɔ́ tii kɛ́ tãi e sèri nya ɓa ŋɔnɔ kɔlɔ lɛ́ tãi. Gɛ ni ńyãa ŋɔnɔ kɔlɔ lɛ́ tãi a pai a tãi vóloi kɔŋ kɔlɔi laa a ǹyee feerɛ mɛi. Gɛ ni ŋaŋ siɣe tãi ti ma e lɛ́ɛ la zu e ŋaŋ laa ǹyee naaŋ mɛi. A laa ǹyee naaŋ mɛi, gɛ ni vóloi ti wɔ tii a naa kpɛɛ ka ti. Mɛni ɓé ŋa kɛ ɣeniɛ or dii ŋa gɛ̀i berei ɓé ŋaa kɔlɛ la kpini ma tɛɛ-ŋa. Kɛ́lɛ tãi ti a kɛ̀ ḿve bɛ ŋ́gaa bɛrɛ la aa tãi kukaa la fíi-tɔɔ ma yɛ saladɛ ɣele gɛi mɛni a kɛ̂i nya ɓa <hesitation> ɣele-wala nɛ̃ɛ-nɛɛ ŋa mi siɣe waa mɛni va kɛ zu ŋa mi siɣe ŋa lí <hesitation> zûa su a gɛɛ ŋa tii ŋa ta ni ŋai kɛ naa. Tãi ta ŋa kɛ kiyɛŋ si kpaa máŋ tãi ta ŋ́gɛ manaa si. So dii-ŋai ŋa gɛi nya ka ti kpaa máŋ a kɛ̀ ŋ́gaa kpɔ́ kpɛlɛɛ kpɔ́ kpɔɔi ḿɓɔ taai gɛ ni tãi ta kwa lí gbálaŋ-ŋa tii ta ni ŋai da kaa naa kukɛ gɛ̀. Tãi ta kwa kɛ sii sɛŋ si <hesitation> sii sɛŋ kɛɛ yɛ kiyɛŋ kpaa kɔlɛɛ kpaa máŋ <hesitation> wata-mila kwa kɛ zi. Kpaa máŋ kukɛ <hesitation> zu fála kpaa máŋ kukɛ sale fɛɛ ma. So dii-ŋai kwa kɛ gɛ̂i ya ka. Kɛ́lɛ a kɛ̀ yɛ kpálaŋ ŋai tii wɔ ti <hesitation> guui fe too ni nya ɓa kpinii-ŋai díwɔ ma tãi fe ma fɛ̂ɛ nɔ tãi kwa kɛ la kú laa mii kɛlɛ e tɛɛ nyíti polu kú ma lí a ɣele waa kwa pai séri nɔ gbálaŋ ŋa kú pere díi ti kɛɛ ma kwa lɛ́ɛ naa e lɛ́ɛ la zu mii sɛŋ mii tãi e sɛri. Mii sɛŋ mii tãi a sèri gɛ ni ku ŋɔnɔ kula naa kú lí ŋɔnɔ polu kwa ŋaŋ lɛ́ɛ naa vóloi a maa láa gɛ ni guûi ti e ŋaŋ see nya ɓa, kú ŋaŋ kpéla dii kɛɛ ma gɛ kú sia kú pai polu daai su. Tãi ta kwa kɛ lii gbálaŋ ŋa a pɔri kɛɛ yɛ <hesitation> e siɣe daai su e lí gbálaŋ ŋa kpa- gaa a pɔri kɛɛ yɛ <hesitation> fólo yée tɔnɔ da gbola. So gɛ ni kwa tãi ti lɛɛ tuɛ-pere kú see kpɛni fe kufe ŋwɛ́li a gɛɛ kú pai daai su a gbini. So dii-ŋai ŋí ŋa gaa a folo a mi ŋa folo ku mai berei ɓé búɔɔ la ɣiri ma.